Si ci avissi a nsignari a me figghiu a jiri ncapu la bicichetta, prima di tuttu ci accattassi na bicichetta nicaredda cu li rutidduzzi nichi laterali di manera ca tennu l’equilibriu. Ci nsignassi a pidalari accussì accuminza a pigghiari cunfidenza cu la bicichetta e, quannu addiventa pràticu a pidalari e tèniri l’equilibriu, ci livassi li rutidduzzi e lu facissi jiri sulu.